إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل أول يوم ببدأ بالراحة بالبيت، وأشوف أفلام واقرأ كتب، اليوم الثاني بروح رحلة قصيرة مع العائلة، اليوم الثالث بجرب أطباق جديدة في المطبخ وأتعلم وصفات جديدة، اليوم الرابع بتواصل مع الأصدقاء ونخرج سوا، وباليوم الخامس بحضر دورة أتعلم شي جديد، واليوم السادس أخصصه لزيارة المعالم السياحية، اليوم السابع أرتاح وأخطط للأسبوع الجديد.